वाशिङ मसिन लिकटे कपडा धोन ताहिँ प्रयोग होनबारी इलेक्ट्रिक मसिन हए । जा बिजुलेसे चलत हए । जा मसिन लिकटे कपडामे भओ मइल, धुधर और लिकटो तेल सफा करत हए । ऐसि करके लिकटे कपडामैको गिन्ध फिर हटान मद्दत करत हए । वाशिङ मसिनमे पानी और डिटर्जेन्ट प्रयोग करके कपडा सफा करन ताहिँ तमान प्रकारके मोड और गति उपलब्ध होतहएँ । जासे मसिनके आवश्यकता अनुसार धिरेसे वा जोडसे चलान मद्दत करत हए । लिकटे कपडा हातसे धोत हएँ तओ समय और बल गजब लगत हए । पानीको खपत फिर गजब होतहए । तबही थोरी पानीमे सहज और जल्दी जल्दी लिकटे कपडा धोन ताहिँ वाशिङ मसिन बहुतए उपयोगी हए । जा मसिन तमान कपडा एकए चोटीमे थोरी पानी खर्च करके बिना बल लगाए सहजए धोएदेत हए । वाशिंङ मसिन गजब किफायती हए ।